Na anyunieng nganopiyae nguna labda atoeka robo nairobi niebeyo nairobi niepupio robo ekino lakini nyienanga lakini kiting iyong ngaropiyae na ikote nguna tolot nairobi. Labda tangaa tokona labda ache bar kaina labda tangaa ngiche warui kingolik iyong ebichar ngola labda elosi niajekon kitumau ngache laloo labda lodwar laloo kitumau nak ngitunga lukon kitumau nabo nache yun ngitunga lukon. Sasa na inangea iyong nairobi, sasa umehendelea sasa na biashara yenye iko uko. Kiendelea iyong ka ebishar labda niti ifanyi kaina, ebieshar loo kiinak ngaropiyae nabo nache kiyatakin ka ngaropiyae nache labda na abar ka ngiworui ngulu kongina kitumau nache laloo. Akwaar na itembeunea iyong lodwar itembeunea iyong nakop nakon naka torikou tokona awi nakus ngina labda kiaribun kolong tosubar eche fenci deng kitudukok ngitunga efensi echie labda loa akwaari ngakais labda bakolong ito irotokinio iyong kime niti ikote neni tama iyong jikia kibomoasi ngakais nuku ayakar ayong sai ngaropiyae. Kibomowasi ngakais nuku ayakar naesibit aka kwaar kiwakinae. Tolemasi efensi lo, kiwakisi loa akwaar tochakak jik labda akai na aself neni room sita ndani ama kumi na mbili kiwakinite echie dukan toomi. Tama iyong esia edukan loa ekus, kilelebik iyong jik ngiboro toomi kidongo esia kimuja kidongo esia kime ayong atobongo. kime ajong atobongoa atasaka nabo ngaropiyae ngache. atolot robo nabe kifany ekaas kaina, labda kirukau iyong itaan nikolong efanyi ekaas ngolo kaina, kichikak iyong itaan ngini. irukou iyong ibere nginia, ekaas loa inakini iyong itaan nginia, iramakini iyong kitu cha kwanza toromak mono ngesi asanti, alookass kalo kotere irukou iyong ekaas kon dang ejok, mam nyerukauna iyong ikurukurokina ama ikoniai, irukou iyong niti ejok. tatach iyong itaan ngini ngaropiyae keng. eolot tokona nabo iyong tosakaa nabo ngache ropiyae kime iyong itaan ngini, tolema ngaropiyae nguna, ngaropiyae nguna, kitumau nache laloo. Anangun iyong laloo lodwar, ngaropiyae na eyanyunia iyong iyong nguna, kingarakinea ngitunga luche. ni inyam bon, kingarakinea ngitunga luche deng. toa amasikin, ngitunga lu ikote kama ngikokiok, nyabeur na ikote kama ngikokiok, nyabeur na ikote kama ngapuseur, ngaropiyae na itingea iyongaa meere ngakon bon, kingarakinea ngutunga deng. Tolot tokona letaun ne, labda iyong jik atamar asaki ayong akingarakia ngide lu eyaa, tokona lofaun lu ikote ngulu, asaki ayong ngidee lukaa, asaki ayong ngide ishirini ayea losukul. Ayariang losukul lobe ati, labda esukul laa iyeni iyong atamar elemari ngaropiyae nakon nakaalak. Ngida lu moi akwaar nakamoi kilimorete iyong, na ilimokinea iyong ekon kiroa etamarete moia nibe atiea ngesi kolng kiyari sua losukul ngesi kolong kisusoma sua paku atanangeta neke kiyaa paka lokolej kiyaa paka university. Itaan be ati ngesi kisisoma sua ngesi ngiuroui lukolong kinapit sua itaan be ati kilimorete iyong ngitunga ngulu ikote neni, nakolong iyarea iyong apoloto alo sukal kangolo eyotokis nabo losukul locha kidong ekiro lokonia, elimitoe ikoni kama tokona ache puseru dae labda emamakar akai ama eukoro emam ekile itingit iyong ngaropiyae nguna kingarak. Ngesi ka kingarakinei iyong dae akuj alokaas alo ifanyi iyong kangolo ama alobeshar aloifanyi iyong kangolo. Eyeni akuj atamarea engarak ngide lukokiok. Anaropiyae anaifanyea iyong ebeshar robo tokona kanu tolot robo iyong nairobi tolot kifany mapenzi kon, kifany kifany kifany ani nabo ibuni bu lotaun lo tangak ngitunga ngiche ebichar bu nakijij labda nakon na tokona na torikau ngitunga ngiche tama esi ayongaa asaki ayong angakin ngiche tunga ebichar esia tolemutu labda ngaberu ngatomon ka ngakanea, atangak ebichar. Ati ngalupui ichiriini ati nganen ati nganen ngakon ngaropiyae nguna kifanyia jik ebishra konia kiminiminia jik toting ekaas lokon ngoloa, topuasea kwani nyo kilimokinete iyong ngitunga ngulu si kichukurunete iyong ngitunga ngulu akwaar nakamoi tamasea ibere nia atingit ayong enia itaan cha ni endele ibere nia atingit ayong enia itaan be ati kolong kainakini. Abuni cha kiuda sua ngitunga nginenia kinak ngaropiyae nu tamaa kifanyata ekaas lo, kila mtu kifany ebeshar kenge kiendeleshaea tadakar aniedakar.